Íngvidiín sátsánsu ka dhúbertátsu patthu mañá purún, purún vár, le. Purún, purún vár sá ka hamang triná, é tsaumé én kímá siamá, siamá hián purún le purún vár paláu sán va dhúngái lauá. Héi, purún le purún vár kan paláu sánsu adhátlea meani. Héi, patni, patni hí omláu sánsu kan tán héi váyáu tátsú masalá tén manga. Kéini tráibalháu tátsú masalá kan man dhúbak lauá héi purún, purún vár le. Héi, adháng té kan man triná niá héi kan ní tátsú kan man dhá na tén héi én kímá hián kan paláu tén hiá. Tsaumé áté paunísé ándá ándá siamú na áté paunísé héi tén héi kan paláu ángá tuilé maitén héi.